Isana couleur-na maso leha naturel zao ai, le haiko zao ai, efatra fogna ai, maintigny ai, marron ai, bleu ai, de <hesitation> maintso fa raôhatra oe <hesitation> mampiasa lentille le ôlo ai de afaka magnana couleur na maso maro be, possible oe mihôtra na fôlo akagny.